طعامي المفضل هو الخضروات بشكل اساسي او اي وجبة او تحتوي على الخضار بشكل كبير، لانها تحتوي على كثير من الفوائد والقيمة الغذائية والمفيدة للجسم، وكمان انا اشوف من منظوري ان الخضار شيء اساسي وطعمها لذيذ جدا وما امانع اني اكلها كل وقت.